Oire siposipoa vaia oa purapavoi vosa ragai koetapieva o ko vosia vore avaraepa eravuraga aite vo uva koetara e pa oire vosia evoa avaraepa uva ragai tovoivoi vo avata, vo uperai evoa uvu osa ragaipa siposipo pareve oisi, oisio vaoia, viapasora voavapau nakora, viapa siora vo avapau gereara eva toupaovo koetana, koetara osora siposipopaive igei pa irapairara oiso vuriava kakaeto viapasora oisio avapau, viausora vao aiopari viapasora eake aiopari sipoi, visiara itoo viorovu aiopaa, viapasora siupupara aio pa amatari vosa siupupate amatari ora eakerovi rutu veasiova vara aiopari, vosia votouava avata upe touava ova eisi koetarae a voo siposipo a oaia touavavoa. Voa koetarai, voakoetarai voruture osa raagai tavipaiva oso kakaeto reouvu oaia vearova ourivere riakova. Oire voso koetara, koetara vo avata, koiravioroi, oisora kosiravioroi evo a toupasa aue oire tataira siposipoeva oisio vearovira toupari vere kakaeto ra reouvuia touparivere iu vosia vearova ourivere riakova iri a riakova, vaia va eira evaiava osa kosiraviropa era riakova vearovarutu eira ina ouavora ira ragai toki paevera vo vutaiare osa ragaila vaoia koetaraepa.